ס'איז דא מער נישט גוטע זאכן פון זיין זייער באקאנט; די גוטע זאך איז אז ס'פילט זיך גוט און אז מ'קען אויפטוהן אסאך. די נישט גוטע זאך איז אז וואו מ'גייט קען יעדער, מ'קען נישט האבן צופיל שטילע <hesitation> צייטן מיט די משפחה און, ס'קומט מיט א באנטש אזויווי מ'קען אויפטוהן קען מען אויך אפטוהן אסאך מער ווייל ווי באקאנט מ'איז